ن- نروح مع شريك حياتي، <hesitation> باش نعيش لحظات <hesitation> رومانسية ونكون سعيدة في حياتي معاه، و <hesitation> مع شريك حياة مليحه.